Ny fomba mahomby ampihenana ny sakafo ariariam-potsiny ao an-dakozia de tsotra: atao araky ny abetsany izay lanin'ny rehetra ny sakafo atao, isaina zany raha ohatra oe olona dimy de atao sakafo sahaza ho an'ny olona dimy ary <hesitation> heverina oe misy zazakely ao misy olon-ndehibe fa tsy oe atao mitovy daholy ny abetsaky ny sakafo ho an'ny rehetra.